Ku'u ku'u ta ayiivi tedi naakua'ando la'a ja viidii la'a ndiute viidii la'a yuku yuku io ta yukundo na ko'oxi tenandiuva'axi chi io viixi ku te daake'endo ta hierbasanta jaata jaata ayiivi ndi'i pechuxi janandiuva'axi te na na kui'inuxi la'a do'o chikachi chinaxa'a ja viixi xitide.